Ny fiatraikan'ny fitsaboana tsara amy fiarahamonina, <hesitation> akeo longany izy ah mampandroso ah ny fiarahamonina satria rehefa ohatra ka hoe salama tsara i olona de mandroso hoazy ah ny fiarahamonina, akeo koa nefany ah lasa mirindra, milamina, milam-tsaigna ny olona satria sisy aretina mitaiza ah, sisy n'ino n'ino zany fa ha ny sena aza de milamina karahan'zay.